Iyoo maanoo nŋa, ntelu la jaŋ nte nŋa kalitee fula loŋ, i ka a fo muŋ ye maani wulendiŋo miŋ ye a loŋ ko a be meseyaariŋ ne, aniŋ ňiŋ maani baa. mentonaŋ maani baa wo suuwaŋ ňiŋ ňankataŋo niŋ cuuroo wo beteyaata ňiŋ maani meseŋo jamaa baa wolu niŋ rasiyoŋo le ka taa ňoo la. bari saayiŋ kontoŋo moolu ka wo ke kontoŋo ti ňiŋ doo i ye wo ke siimaŋo ti kuwa